Cereal ba maichwlwui rok ni kunui jaat tongo jemon cereal grain tei pseudo cereal. Cereal grain khe asol maichwlwui ni jaat. O maichwlui rok wngkha gom mairum mogodam barely oat sorgum millet teff tei farro. Gom bai roti pasta tei moida swlamwui mano. Mairum no khe songwui chawui mano. Mogodam no khe rwgwui yogwui tei soup swlamwui bo chawui mano. Pseudo cereal rok wngkha quinoa amaranth tei chia bwchwlwui. Quinoa o khe protein kwbang tongo tei chia no nwngjaknai manwui o dalogwui mano.